Kwan ngəni ɗaŋ mə yi səŋ gom tun ɗaŋ myani ma ma sən kwandi kakani wom ba tə ta kwanəŋ to amma yaŋ shi ma choŋvon ta vər shi da təpi gwa səŋ amma myani ɗaŋ mə tliɗi a lokaci go pən mə tli mə səŋ kwan mə yeli alfano wos don citə alfano sosai sabotu yan wo ga ngə a datəm a yi səŋ mur ngə gami a yisəŋ kuma ni ngən ca fara a ɗəŋ ɗaŋ ni ne sabo tə kwan gəni kən gən monda a canjai mya wumimya yeli a mintoti ko kuma a gib kə kadada njwan ngən wo fara ɗi daga a gari won ma tu ma yisə ngəi a lokaciso nə kwan gənes kən a lər gi ɗi to ngən mə wutu kwan ngəni citə muhimmanci ko kuma citə la, akari sosai a tsən ngən kə yawon dole mə turaməri wom tə tlə nə kwan ngəni sabotu kaɗa mə ga shi a ləbgi vəuŋ bikos kwan ngəni nə ngər won ɗaŋ pitəla ngə tsən ngən gə ɗəŋ ɗaŋnin tsənin. Bikos duk ngaa won ɗaŋ kya tutu a kwan a ndai giɓi ka yel tə a tsən ngən wos in ba ya sə haɗa ni tə gya gon shasahashshu gya gon ɗan tə lala ce tə yiŋ dole a yel tə a a a su ngəɗi bisa ga yanayi wos ɗaŋ atayi ko kuma ɗaŋ wo nyolar ngə məndi ka tu nga canji ngai namboŋ zuwa mbətləm to yan a caa kwan ngəni ci me kyau a tsən ngən gə dəŋ daŋnin tsənin ko a tsən ngən kəkə zaman takewa daŋ mi tə məri ba gon ɗaŋ wo ga ngaa wos ɗaŋnin ba tare tə kwan ngəniŋ shi ya sa ka tu ngaa tə nga voni namboŋ ta tlər ti a ləb kwan ngəni sabo tu tə fara tsən gən yisəŋ gəni tu ga yaddiyo ɗaŋ ca kwan ngəndi to yan a caa mə yi tu kwan ngəni citə ampani a gipkə al'umma sosai ko a rayuwa wom sosai a kwan daga ɗaŋnin zuwa kimiyya nə dullu ngər won ngər won ɗaŋ wo ɗya hana məri ɗaŋnin a kwan ngəni ko iyayi tə tura məria ləb kwan ngəni. Yan nə ngər won ɗaŋ tə wutu tsada rayuwa sabo tu gobnati a haurai tə ngər won ɗaŋ ɗaŋ ɗaŋ iyiye ta biya məri mə tə nə kwan ngəni to yan a ca ɗaŋnin wo nga lər katsalanda ɗi a ləb kwan gənes in ba yan nə ci ngəŋ ko iyaye gyo tə gya gwan ɗaŋ tə shishi ba ta kwa nəŋ tə gya go ɗaŋ tə shishi tə kwan konu ca su tə yel məri wos ta kwan ɗi to yani a caa mə wutu kwaŋ ngəni ci tə muhimmanci sosai a yir kə ɗəŋ a kamata konu tə tura ngaa wos tə tlə kwandi don ya wo caa yan ngaəs wo yisəŋ tsən ngən kə ɗə ngəi wo yisəŋ tsən ngən kə yawon tə jani wo yisəŋ daraja ken tə yani wo yisəŋ kuma gin ci ken gin ci kar wo yisəŋ gya gi kakab to yan a caa mu wutu kwan ngəni ci tə ampani ko kuma ci tə muhimmanci sosai a gipkə tsən ngən ɗəŋ ɗaŋni ɗaŋ miɗah.